Za zagny mbola tsy nandeha takagny dia tsy fantako hoe karakory kolontsainan-jare akagny. Fa raha ohatra ndray efa nipetraka takagny za dia zay vô tokony hoe fantatra ilay kolontsaina misy an-jare koa.